एतिय मैल् तुतु मर् दैल्य् बहुत् पौमे, एतिय तो महन् एतिय चोल्लेगे अद् असु न चोल्लेगे अद् मैल् किनिगे बेसि अहि तके। तर् उपरि एतिय प्लचेमेन्त् सोलि असे, ते प्लचेमेन्त् दोकने हेवेलकर् बेलक्-बेलक् त्य्पे अर् मैल् अहे। दो हज़ार तीन सौ मैल् अहे, अरु बेसि बग् मैल् तुतु, केतिय अब मोर् बहुत् कित मैल् अच्चोउन्त् असे सबते। ते सबते बेलक्-बेलक् त्य्पे अर् मैल् अहे, तुतु मोर् मैन् मैल् अच्चोउन्त्, एतिय तो एतिय भति होइ गोल्। एतिय होलोमन् खलिक् होइ बोलेइबो, तर् एतिय तो मोर् मने हेवेलक् मोर्, मर् जन्मिल गमे केलो हेवेलकर् उपर् तु बने लिन्क् होइ असे। ते एकने तर् जन्मिल मैल् होइ सबु तत है, ते एतिय मैल् तुतु हेअ होइ गोल्, तर् उपरि जन्मिल चोल्लेगे अर् मैल् होइ। एतिय तु हेवेलकर् चोल्लेगे अर् उपर्, चोल्लेगे अर् बेफोरे अर् उपर् अहि जनेके, किब अजि एवेन्त् जोदि असे, किब जोदि जनेके प्रोग्रम् असे। ते हेवेलकर् उपर् अहि जै, तर् उपरि मोर् किस्मन् मैल् असे जन्मिल मोर् धेदि, एय लोत् और् सोचिअल्। मर् जन्मिल इन्स्तग्रम् मर् जन्मिल फचेबूक् अर् गोल् हेवेलकर् उपर्, खपन् कसे।